اللغة العربية هي اللغة الأم لي ولأمي وأبوي ولجدي وجدتي وجد جدي وجد جدتي كلنا نتكلم لغة عربية عامية، هذي هي اللغة العربية لأن هذي هي لغتنا لأن إحنا طلعنا في بلد عربي نشأنا في بلد عربي فأكيد راح نتكلم لغة عربية، هذي هي.